Na dimy minitra eo ny fotoana anagnana a dia sakafo mora vita ireny ny ataoko. Ohatra izao hoe café ny ataoko, dia efa misy mofo anatiny raha ao dia ireny ohaniko dia vita